Sɛ nkyɛ mirinya ndͻhwer ebiasa wͻ ndɛ a na medze agye m'ahom a nka dza mɛyɛ nye dɛ mebɛda, osiandɛ maberɛ ara yie. Edwuma a mereyɛ no, ͻdͻͻso ma me. Na afei ne nyina so hwehwɛ dɛ mibesi pe na mayɛ. Ntsi ͻama mo honandua nyina yɛ me yaw. Ntsi sɛ nka mirinya dͻnhwer ebiasa wͻ ndɛ da yi mu a nka dza mɛyɛ nye dɛ mɛda na madwedwe moho.